óttast er um afdrif á þriðja hundrað manns í Kaliforníu og staðfest er að þrjátíu og einn er látinn skógareldarnir eru hinir alvarlegustu í sögu ríkisins stjórnarflokkarnir þrír setja allir fyrirvara við innleiðingu þriðja orkupakka Evrópusambandsins ráðherra segir óvíst hvort

sé fyrir málinu á Alþingi miklar breytingar eru fram undan í bankastarfsemi að mati framkvæmdastjóra Samtaka fjármálafyrirtækja þýskur netbanki hefur starfsemi á Íslandi á næstunni kljúfa gæti þurft tvö til að stytta ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt tillögum í nýrri skýrslu ár er frá því að Norðfjarðargöng voru opnuð og þau

hafa þegar breytt miklu fleiri nýta sér þjónustu í Neskaupstað og sjúklingar komast fyrr undir læknishendur á

hafa látist í umferðinni frá því í gærkvöld erlendur karlmaður lést þegar hann varð fyrir bíl á Sæbraut nærri Kringlumýrarbraut í Reykjavík fyrir hádegi í dag tildrög slyssins eru ókunn en lögregla óskar eftir því að vitni gefi sig fram í síma fjögur

bíls sem fór nokkrar veltur á Borgarfjarðarbraut rétt norðan við Flókadalsá í gærkvöld var úrskurðaður látinn skömmu eftir komu á slysadeild hann var pólskur en hafði búið hérlendis um tíma tildrög þess slys liggja

fyrir minnst þrjátíu og einn er látinn og yfir tvö hundruð er saknað eftir skógarelda í Kaliforníu sem eru þeir

í sögu ríkisins skoski leikarinn

birti mynd á Twitter í gær þar sem hann stendur við brunarústir staðsetningin minnir helst á tökustað fyrir

butler er einn fjölmargra sem misst hafa heimili sín í skógareldunum í Kaliforníu undanfarna daga skógareldarnir sem geisa í Kaliforníuríki eru

þrír þeir eru nefndir eftir stöðunum sem þeir ógna sá stærsti þeirra er norðarlega í ríkinu og er jafnframt sá í sögu þess á þriðja hundrað þúsund hafa þurft að yfirgefa heimili sín á svæðunum þremur og björgunarstörf ná jafnt til manna og málleysingja dýragarðar hafa verið tæmdir en margir óttast um afdrif gæludýra sinna ekki er víst að þau séu öll jafn heppin og þessi kisi sem fannst

heimilis síns

Brown ríkisstjóri Kaliforníu biðlar til forseta Bandaríkjanna að lýsa yfir neyðarástandi vegna

það tryggi meira fé úr almannasjóðum fyrir uppbyggingu á svæðunum en ljóst er að ekki verður vanþörf á því Donald Trump skrifaði hins vegar á Twitter að réttast væri að draga úr styrkjum til Kaliforníu fyrir að hafa ekki betra taumhald á Trump líkt og fleiri mæra starfsfólk slökkviliðsins sem

lífi og limum til að reyna að hefta útbreiðslu eldanna iðnaðarráðherra segir óvíst hvort

sé fyrir því á Alþingi að innleiða þriðja orkupakka Evrópusambandsins hér á landi skiptar skoðanir eru meðal stjórnarþingmanna en ráðherra segir að sú gagnrýni sem hafi komið fram byggist að sumu leyti á misskilningi þriðji orkupakkinn lýtur að sameiginlegum orkumarkaði innan Evrópska efnahagssvæðisins og hyggst ríkisstjórnin leggja fram frumvarp í febrúar á næsta ári til að innleiða hann hér á landi ísland hefur þegar samþykkt fyrri tilskipanir þessa efnis en deilt er um hvort í pakkanum felist valdaframsal á orkumálum

Sjálfstæðismanna í Reykjavík og kjördæmisþing Framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi hafa skorað á forystumenn ríkisstjórnarinnar að hafna orkupakkanum

þá hafa tveir þingmenn Sjálfstæðisflokks Óli Björn Kárason og Brynjar Níelsson einnig lýst yfir efasemdum tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokks eru með málið á sinni könnu Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir iðnaðarráðherra það eru auðvitað fyrirvarar við málið örugglega í öllum þremur stjórnarflokkunum og

af þeim fyrirvörum og

áhyggjum höfum við vitað frá upphafi og ég vil líka að

þetta er ekki mál sem ég sem orkumálaráðherra óskaði sérstaklega eftir fylgifiskur þess alþjóðlega samstarfs sem við erum í þetta er bara sú staða sem er uppi núna og við bara vinnum

því og höldum áfram að skoða málið mjög vandlega formaður Sambands garðyrkjubænda hefur líka gagnrýnt orkupakkann og segir borðleggjandi að íslensk

leggist af ef hann verður samþykktur ráðherra segir að þessi gagnrýni byggist á misskilningi ráðuneytið birti leiðréttingu á þessum ummælum viðkomandi og ég held að það sé enginn áhugi fyrir því að innleiða hér mál sem hefðu slík dramatísk áhrif á heila atvinnugrein hún vill þó ekki fullyrða hvort

sé fyrir málinu á Alþingi

verður bara að koma í ljós hvernig landið liggur hérna í þinginu það er auðvitað þvert á flokka og stjórnarandstaðan ekki

þannig að það getur farið á alla vegu formaður samstarfshóps segir allar líkur á að samtök launafólks atvinnurekendur og eftirlitsstofnanir geti komið sér saman um tillögur til að uppræta félagsleg undirboð

á vinnumarkaði fyrsti fundur hópsins var í dag fregnir af slæmri framkomu við launafólk hafa vakið reiði í samfélaginu ríkisstjórnin boðaði til víðtæks samstarfs til að sporna við félagslegum undirboðum á vinnumarkaði um miðjan september fyrsti fundur samráðshópsins var í velferðarráðuneytinu í dag fimmtán eru í hópnum frá ráðuneytum eftirlitsaðilum samtökum launafólks sveitarfélögum og

atvinnurekendum honum er ætlað að skila tillögum í lok janúar hverju breytir svona einn samstarfshópur um þetta stóra alvarlega vandamál sem vinnumansal og félagsleg undirboð eru við vonumst til að komast yfir í nóvember desember janúar að fá heildarsýn yfir þessi viðfangsefni og geta gert okkur grein og hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar til skamms tíma litið um leið og við höfum þá líka eitthvert tillit til þess sem er til lengri tíma mér finnst eftir þennan fyrsta fund öll ástæða til að ætla að við eigum að geta

náð því auðvitað hafa menn mismunandi áherslur eins og gengur og er bara skemmtilegt en það var einhugur um þetta því við erum að tala um laga reglna og samninga á vinnumarkaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hefur óskað eftir greinargerð frá bankaráði Seðlabankans vegna dóms Hæstaréttar í máli bankans gegn Samherja Katrín ritaði Gylfa Magnússyni formanni bankaráðsins bréf þessa efnis í dag hún vill meðal annars vita hvernig Seðlabankinn ætlar að bregðast við dóminum Hæstiréttur staðfesti í síðustu viku dóm héraðsdóms um að fella úr gildi ákvörðun Seðlabankans um að sekta Samherja um fimmtán milljónir króna vegna brota á gjaldeyrisreglum

áformar að hefja starfsemi hér á landi á næstu mánuðum og hyggst meðal annars bjóða framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja telur að fleiri erlendir bankar komi hingað á næstu árum svipaða þjónustu netbankinn heitir n tuttugu og sex og var stofnaður í Þýskalandi árið tvö þúsund og þrettán og er núna með starfsemi í rúmlega tuttugu Evrópulöndum á undanförnum vikum hefur hann verið að færa út kvíarnar og hefur nýlega opnað fyrir

í Danmörku Noregi og Svíþjóð þjónustan hér á landi á að hefjast fyrir lok þessa árs en bankinn starfrækir ekki útibú heldur er öll þjónusta veitt í gegnum netið fjármálafyrirtækjum innan e e s er heimilt að veita slíka þjónustu hér á landi og var íslenska fjármálaeftirlitið upplýst um þessi áform bankans í fyrra þjónustan mun standa fyrirtækjum og einstaklingum til boða en allar færslur eru í evrum viðskiptavinir geta

einnig fengið ókeypis greiðslukort að því fram kemur í tilkynningu frá bankanum Katrín Júlíusdóttir framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja telur að þetta muni hafa jákvæð áhrif á íslenskan fjármálamarkað og það er án efa að þetta gæti hentað einhverjum að vera með reikninga erlendis og það er bara áhugavert að sjá hvernig það leggur sig en svona samkeppni

hún þarf að vera á heilbrigðum forsendum og þess vegna höfum við menn sitji þá við sama borð og af sama skapi í þessu breytta landslagi þá yfirfæri menn skattaumhverfi og lagaumhverfi þannig að það ríki hér heilbrigði samkeppni og menn sitji við sama borð þegar að þessum þáttum kemur erlend netfyrirtæki sem sérhæfa sig í fjármálaþjónustu hafa á undanförnum árum verið að hasla

völl hér á landi Katrín telur að fram undan séu miklar breytingar á þessum markaði

ég held að einhvers konar svona opnunum á næstu árum í ljósi breytinga á lagaumhverfi Evrópulöggjöfinni eins og til dæmis greiðslumiðlunarlöggjöf sem er að fara að taka gildi hér á landi þannig að við munum örugglega sjá

miklar breytingar á næstu árum sautján nýjar stöður aðstoðarfólks þingflokka verða til innan þriggja ára og fær hver þingflokkur aðstoð eftir þingstyrk kostnaður nemur hátt í tvö hundruð milljónum á ári forseti Alþingis fagnar þessum áfanga enda sé verið að efla þingið eftir tíu ára hlé vinna við að fjölga aðstoðarfólki þingflokka á Alþingi var vel á veg komin

misserin fyrir hrun en var alveg sett á ís í hruninu og þar til nú nú liggur hins vegar fyrir ákvörðun Alþingis um að fjölga aðstoðarfólki þingflokka í áföngum en þessir nýju starfsmenn munu aðstoða

þingmenn við undirbúning frumvarpa og annað sem lítur að starfi þingmanns og við erum að vonast til þess og erum í raun og veru með samkomulag um það að í þremur áföngum þá fáum við sautján nýjar stöður

tuttugu og eitt að þá verði svona einn þriðji stöðugildi á bak við hvern þingmann sem ekki er ráðherra eða þingforseti segir Steingrímur það sé þó aðeins brot af því sem viðgangist í þingunum í nágrannalöndunum þingstyrkur flokka ræður því hve marga aðstoðarmenn hann fær þingflokkar ráða sjálfir sitt aðstoðarfólk og launakjör miðast við sérfræðinga á nefndasviði þegar þetta er að fullu komið til framkvæmda hvað er þetta eitthvað talsvert á annað hundrað milljónir króna að sjálfsögðu sautján sautján aðstoðarmenn hundrað og fimmtíu til tvö hundruð milljónir sem þurfa að bætast við í þennan lið Steingrímur fagnar þessu og segir að þessi skref séu í samræmi við stjórnarsáttmálann að efla og styrkja Alþingi það er ánægjuefni að við erum núna

að sækja fram á nýjan leik byggja upp og efla starfsemi þingsins tíu ára hlé og þess sést stað í mörgum þáttum að ónefndu að sjálfsögðu því að um þetta leyti í lok árs tuttugu og eitt verður vonandi

risin hér bygging yfir kjarnastarfsemi þingsins aðra en þingfundina lík tveggja íslenskra fjallgöngumanna Kristins Rúnarssonar og Þorsteins Guðjónssonar fundust nýverið í Nepal þrjátíu árum eftir að þeir fórust á fjallinu

þeir voru tuttugu og sjö ára bandarískur fjallgöngumaður gekk fram á líkin og fann á þeim skilríki mannanna kristinn og Þorsteinn lögðu á tindinn átjánda október árið nítján hundruð áttatíu og átta breskur félagi þeirra fylgdist með þeim í gegnum

aðdráttarlinsu en þeir hurfu honum sjónum í rúmlega sex þúsund sex hundruð metra hæð Jón Geirsson var einnig í Nepal og ætlaði að ganga á fjallið en slasaðist og þurfti frá að hverfa Sigríður þið ætlið að fjalla um þetta mál í Kastljósi hér á eftir já við Hverfisgötu í Reykjavík og fleiri götum gæti verið lokað fyrir annarri bílaumferð en strætó ef tillögur úr skýrslu um almenningssamgöngur verða að veruleika þá er til skoðunar að leggja akbraut fyrir strætó þvert yfir tvö fimmtán þúsund manns nota strætó reglulega og eru það nærri þrefalt fleiri en árið tvö

vegagerðir og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa gert samkomulag um tíu ára tilraunaverkefni til að efla almenningssamgöngur

nýverið var lokið við þriðju skýrsluna um hvernig hefur

ýmsar tillögur til úrbóta eru settar fram í skýrslunni sem Mannvit vann ekki er mælt með því að hækka fargjöld en

ekki að það verði ókeypis að ferðast með strætó eitt af því sem hindrar fólk í að taka strætó er hversu langan tíma það getur tekið að komast milli hverfa þess vegna er til skoðunar að leggja akveg fyrir strætó í gegnum þetta útivistarsvæði milli Kópavogs og Breiðholts auk þess að leggja veg fyrir strætó í gegnum útivistarsvæðið er lagt til að lagður verði akvegur þvert í gegnum útivistarsvæðið í Fossvogsdal já ef það er niðurstaðan að það þurfi að gera það til

af okkar hálfu þá kæmi það til greina að um sumar götur verði ekki leyfð nein bílaumferð önnur en akstur strætisvagna og Hverfisgata nefnd sem dæmi

skýrslunni fjallað um að unnt verði að bæta þegar ný tvö hundruð og sjötíu metra brú verður reist yfir Fossvog eins og stendur til að gera það eru miklar umferðartafir á annatíma sérstaklega seinni partinn og þá er strætó fastur í umferðinni eins og aðrir bílar þess vegna er til skoðunar að fjölga forgangsakreinum þyrfti þá að fara í vegaframkvæmdir til þess að bæta við einni akrein

til dæmis myndi ég nefna Sæbrautina og það er mikið vandamál í dag hvað strætó er

lagt til að strætó gangi oftar það er verið að skoða til dæmis að auka tíðni á leiðum eins þriggja og sex í sjö komma fimm mínútna tíðni á annatíma bundið slitlag er komið í Vaðlaheiðargöng og tengingar beggja vegna göngin eru að taka á sig endanlega mynd og nú er hægt að hleypa snjóleysi síðustu daga var nýtt í vegaframkvæmdir við göngin og er loks búið að klæða vegtengingu við þjóðveginn báðum megin þá hefur nýtt hringtorg verið tekið í notkun Eyjafjarðarmegin

vegfarendur úr suðri taka ekki lengur vinstri beygju heldur fara til hægri um hringtorgið í byrjun mánaðarins var lokið við malbikun inni í göngum það er ekkert mál að keyra göngin núna og öll

hér í gegn núna þannig að til dæmis sjúkrabílar gætu komist hér í gegn ef ef á þyrfti að halda já það væri ekkert mál og auðsótt mál skilti eru komin upp í göngunum og lýsing á stærstan hluta við eigum eftir að klára að steypa

sitt hvorum megin við erum komnir vel af stað en eigum svolítið eftir í því og síðan eigum við eftir að klára mikið af

öryggisbúnaði til þess að hægt sé að stjórna göngunum einar segir að þetta taki nokkrar vikur ég vil nú sem minnst lofa í sambandi við dagsetningar en það er sjálfsagt að reyna að opna þetta fyrir jól umferð til og frá Neskaupstað hefur aukist um þriðjung frá því Norðfjarðargöng voru opnuð

í Neskaupstað segir að fólk sæki þjónustu í auknum mæli milli staða og læknir segir miklu muna að losna við sjúkraflutninga yfir illfært Oddsskarð í gær var ár liðið frá opnun Norðfjarðarganga og enn eru eftir ýmis handtök í dag voru starfsmenn Vegagerðarinnar að

fyrir Oddsskarð en þar yfir þurftu allir að fara til að komast á umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað

sjúkrabílar voru oft lengi á leiðinni yfir þurfti oft veghefilinn á undan til þess að ryðja

oft þurfti líka björgunarsveitina til að hjálpa til það er til dæmis býsna algengt að fólk fái einkenni um heilaáfall þar er tíminn alveg geysilega dýrmætur fólk þarf að komast inn á sjúkrahús sem allra allra fyrst í sneiðmyndatöku á höfðinu og hefja meðferð án tafar og hefur þetta skipt máli núna síðan göngin opnuðu já fólk kemst fyrr til okkar og við höfum ekki lent í því að á sjúkrahúsið þegar mikið liggur við sjúkrahúsið er ekki eina stofnunin í Neskaupstað sem þjónar öllu Austurlandi þar er líka Verkmenntaskóli Austurlands um áttatíu af nemendum skólans fara nú um göngin á hverjum degi hringingarnar rútunni seinkar ófært skarðið tékkaðu eftir klukkutíma heldur komast nemendur bara alltaf fram og til baka þannig að þeir ferðast með öruggari hætti foreldrarnir eru öruggari við erum oft

unga krakka að keyra krakka sem eru komnir með bílpróf og eru að koma sjálfir keyrandi í skólann

senda þau yfir Oddsskarð yfir vetrartímann göngin auðvelda mörgum lífið ekki síst fólki sem sækir vinnu á milli byggðakjarna og fyrirtækjum sem áður þurftu að flytja allar vörur um Oddsskarð þótt styttingin hafi aðeins verið fjórir kílómetrar finna þjónustufyrirtæki í Neskaupstað mun eftir að göngin voru opnuð fólk er duglegra að nýta sér þjónustuna

og meira að segja Héraðsmenn

Íslendingum sem komu ég held að

sérstaklega finni loksins fyrir því að við búum í sameinuðu sveitarfélagi við höfum alltaf verið út úr að þessi hrepparígur er að hverfa og fólki finnst orðið bara sjálfsagt að skreppa á milli þetta eru engar vegalengdir það er svo sjaldgæft að karlar prjóni að það ratar iðulega í fréttir ef karlar fitja upp á prjónlesi en nú á að gera átak í því að ryðja þessum fordómum úr vegi sérstakt en þetta er í fyrsti skipti sem sérstakt

í gamla daga var algengt að karlar prjónuðu

við segjum bara burtu með fordómana og upp með prjónana það það verður norðaustan gola eða kaldi á landinu næsta sólarhringinn en kaldi eða

víða dálítil rigning eða einkum norðan til en þurrt og bjart suðvestanlands hiti á bilinu núll til sex stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar strax að loknum íþróttafréttum og

Harðarson verður með í íþróttum

Gylfi Þór Sigurðsson leikur ekki með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta gegn Belgíu í Þjóðadeildinni í Brussel á fimmtudag Gylfi meiddist eftir ljóta tæklingu í gær Keflavík komst upp í annað sæti úrvalsdeildar kvenna í körfubolta með sigri á stjörnunni í spennuleik

það gekk allt á afturfótunum hjá

þegar hann mætti sínum gömlu félögum er um afdrif á þriðja hundrað manns í Kaliforníu og staðfest er að þrjátíu og einn er látinn skógareldarnir eru hinir alvarlegustu í sögu ríkisins stjórnarflokkarnir þrír setja allir fyrirvara við innleiðingu þriðja orkupakka Evrópusambandsins ráðherra segir óvíst hvort

sé fyrir málinu á Alþingi miklar breytingar eru fram undan í

bankastarfsemi að mati framkvæmdastjóra Samtaka fjármálafyrirtækja þýskur netbanki hefur starfsemi á Íslandi á næstunni kljúfa gæti þurft tvö til að stytta ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt tillögum í nýrri skýrslu þessum fréttatíma er að ljúka við verðum aftur á ferðinni klukkan tíu í kvöld bæði í útvarpi og sjónvarpi verið þið sæl